Jal vividh rehne ke lie shareer mein paanee kee sahee maatra banae rakhana jarooree hai. Yah braj bhaasha mein haidrocardit rehne ke upaay die jaate hain. Pani niyamit piyo dinon mein din bhar mein kam se kam aath se das gilaas paanee piyo. Garme ke samay aur jyaada paseena ho gaya to paanee kee maatra badhao. Taajee phal khao tarabooj, khira, santara aur amarud jaisa phal mein paanee jyaada hove. Inako khaaye ke shareer mein hydrochlorik rahate hain. Naariyaal paanee piyo. Naariyal paanee shareer ke lie bada laabhadaayak hai yahh. Yeh shareer ko thandak dete hain. Aur oorja bana kar rakhe hay. Halke herbal chai ya sabji ka soup peena. Hydration khatir acha upay hay. Caffeine aur alcohol se bcho. Jyada chai, pani aur sarab peene se pani km hove.